o yiro o ma dɛm ɲu be bɛ sin mɛ na a mɛ zo ɲu n'bɛ sina nwe zan ɲu da mɛ be nɛ hanuco hanuco luro be mɛ mɛ zerema be hoɲu wa zerema be hoɲu wa mɛ de'a hanuco luinu na beo'be nɛ semɛni be ɲu a mu'in wo azunanao luiluinu